Evureka we ingoho, tsyosi tsyamanya venyetsio, atsimanyiranga venyetsio hasa ingoho nochirisingia ovulayi, <hesitation> niva niiri inzala nori munzu olalola yiinjira irula yiinjira irula, nochisukunira viahuria olanyola lano yahatsia niituliya. Ata noosamule nocherera nolomaloma sa niurira omuoyo kwao, olalola kata netsiva tsinyingi tsiruha tsyoosi netsitsa woori, ho kari mbu miruko chia hurukanga chino chiosi chiahumanya, shikira embole mbu chiahumanya sonyala hunyola mundu oulamenya ao arule eria mana ingoho imlondeho tawe, mpaka ave sa omundu wamenya ao achirisingia ovulayi lano natuha narula eria ni imuiruhanira iri mutsimbia tsindi shilomaloma ta lakini lano ihumanyia mbu.